gott kvöld listahátíðin Vaka hófst á Akureyri í gær en þar er þjóðlegum menningararfi frá ýmsum löndum gert hátt undir höfði einn af hápunktum hátíðarinnar er útgáfa bókarinnar segulbönd Iðunnar en þar má finna hundrað og sextíu kvæðalög á nótum og Ágúst Ólafsson kynnti sér málið árið tvö þúsund og fjögur kom út á geisladiskum og

í veglegri bók Silfurplötunnar Iðunnar tvö hundruð kvæðalög frá fjórða áratug síðustu aldar úr safni Iðunnar eru löngu uppseldar og nú er komið út nýtt safn

sem er hjá Iðunni sem hefur það að tilgangi að varðveita kvæðalög meðal annars en líka svona hefð sem þessa gömlu

fólki sem hefur ekki verið kvæðamannafélagi og kveður eins og það er vant að gera eins og það lærði í sinni æsku

það eru þessir fjórir diskar með hundrað og sextíu og ég hvet fólk til þess að læra lögin með því að hlusta á þau en svo eru þau öll skrifuð á nótur þannig það er svo hægt að nota nóturnar til að minna sig á nóturnar eru líka hugsaðar til þess að

nýta efnið fræðilegum rannsóknum á kveðskap á Íslandi það sem ekki síst einkennir þessa nýju útgáfu er að flestir

sem þar kveða eru af Norðurlandi því þótti vel við hæfi að

eftir landshlutum það eru ýmsar kenningar í gangi

hefur dottið ýmislegt í hug en þarna kemur svolítið annað upp

stór hluti þessara kvæðalaga sem eru

að koma í segulböndum Iðunnar eru frá ættingjum þeirra kvæðasystra á Akureyri Stínu og Önnu Halldóru

frá ömmu sinni Margréti Hjálmarsdóttur og systkinum hennar og svo móður sinni þannig að þarna tengist beint inn á okkar svæði það hefur fjölgað

um landið á síðustu árum þetta virðist vera dálítil vakning

koma saman og æfa sig að kveða ég held að þessi bók muni hjálpa þeim sem eru svona að byrja að verða þátttakendur í þessari hefð verða þátttakendur í þessari hefð hvað er besta íslenska klassíska tónverkið þjóðin sker úr um það í árlegum kosningum undir yfirskriftinni þar sem almenningi gefst kostur á að velja sína

og þar með ákveða efnisskrá tónleika Sinfoníuhljómsveitar Íslands í haust samhliða atkvæðagreiðslunni verða útvarpsþættir til kynningar á

þetta er sem sagt í þriðja skiptið sem þjóðinni er boðið að taka þátt í þessum samkvæmisleik

tónlist er í öndvegi og við getum valið milli allrar þessarar dásamlegu íslensku tónlistar sem hefur verið samin meira og minna öll

á tuttugustu tuttugustu öldinni sem er aftur í aldur en við eigum dálítið unga klassíska hefð hér á Íslandi mikið auðvitað af skemmtilegum þjóðlögum og af kirkjulegri tónlist en en klassíska hefðin okkar er eiginlega bara tuttugasta öldin og það er svolítið spennandi það er rosalega spennandi að fá að velja efnisskrá á sinfoníutónleika það er ekki á hverjum degi sem maður fær tækifæri til þess setjast niður fyrir framan tölvuna hlusta gegnum flotta músík og haka síðan við í hverjum flokki og þannig raðast saman mjög flott efnisskrá

okkur þykir vænt um fólk þekkir til dæmis síðasta lag fyrir fréttir á Rás eins þar sem íslensku sönglögin eru leikin eftir kúnstarinnar reglum og þetta tengir fólk við að heyra til dæmis Hamraborgina eða eitthvað slíkt

sofnar lóan í dag skein sól eitthvað svona sem virkilega hrærir við hjartanu þannig að við erum að einblína á það sem við gætum farið að tala um sem einhvers einhvers konar klassískan hóp verka þessi tónlist er ótrúlega fjölbreytt

meira og minna frá sömu öldinni það er þessi rómantísku fallegu sönglög sem við þekkjum vel síðustu lög fyrir fréttirnar oft kórar kórarnir biddu fyrir þér það er rosalega mikið af geggjuðum

mikil

svo eru það hljómsveitraverk og konsertar allt frá tuttugustu öld í ýmsum stílum það er líka svo skemmtilegt þetta er gamaldags músík og svo er mjög nútímaleg músík og þetta er allt einhvern veginn í einni sæng af því að það sem er að gerast núna með íslenska samtímatónlist er að hún er eiginlega að eiga einhvers konar gullöld núna núna erum við að eiga tónskáld sem eru mikið spiluð og flutt út um allan heim hafa nóg að gera þannig að það er rosalega mikil gerjun í klassískri músík eða því sem við köllum klassíska músík auðvitað er það náttúrulega dálítið flókið hugtak en við leikum okkur að því sérfræðingarnir hérna hjá Sinfóníunni hafa sett saman lista sem fólk getur valið úr en síðan má alltaf bæta við þannig að ef það er eitthvað sem fólki er virkilega hjartfólgið þá er um að gera að setja það neðst og bæta því við og það er aldrei að vita nema þín músík verði með viðkvæðið að Íslendingar séu bókmenntaþjóð ekki okkar frægðarsól í poppinu fór að rísa fyrir nokkrum áratugum en svo er það þessi klassíska hefð sem er auðvitað alltaf umdeilanlegt hvar á að draga mörkin í kring um þessi sinfóníska hefð

og sönglaga og hún er eins og ég segi sterkari en við kannski héldum og það er ótrúlega gaman að kynnast henni í gegnum svona skemmtilegan leik þar sem maður fær bara að velja

og maður þarf ekki að vita neitt

maður bara kýs með eyrunum og velur það sem

þættinum er þá lokið í kvöld menningin fellur niður á mánudag vegna eldhúsdagsumræðna á Alþingi og líka á þriðjudag vegna beinnar útsendingar frá

með glænýja umfjöllun um Listahátíð í Reykjavík veriði sæl